Zerô an, de angalana reka an, de angalana roy an, angalana telo an, angalana efatra an, angalana dimy an, angalana enina an, angalana fito an, angalana valo an, angalana sivy an, angalana folo.